Laha ty fomba fitanteram-bahoaky amy tanà vaovao. Laha gny- laha gn'amiko manokana zany da tsy mila milahatsy sasy fa tonga de mipetraky amy toera raiky, fijanonan'ny fitatera iny, ze olo handeha aminy ao. La tsy mandoa drala sasy fa fa misy fotoa- fa misy toera zany manoka fandoava drala. La gn'atao zany fa militsy avao anaty tobily iny ao la mipetraky, misy taratasy zay avao indesy, igny zany gn'amean'ny mpanday anazy iny iny, la mipetraky amizay bakeo.